ايه طبعا أكيد الشعر له علاقة كبيرة بالعصر الحديث يعني يعني أحس إنه بيعكس شخصية الشخص وإهتمامه بمظهره يعني اليوم كل واحد يعبر عن نفسه من خلال تسريحة شعره سواء كانت حديثة تقليدية يعني مع الموضة كانت <hesitation> التطور صار الناس يهتمون بتسريحات الشعر إنه يعني تعتبر جزء من أسلوب حياتهم.